furu a sunu nɛ be we a wusu wa um a'o bemu beso ho dan wa a'o hire we jo bua dɛdɛ dɛdɛ mu a be nɛ o dane we omu hiase wo o uwa dane mu hiase a yi o be griagi doso ma ɲusin don o mina tua na a yo be ma ɲusin u bien <hesitation> uwa a yo be mu ma ɲusin ama o danzo danzo mu wian wa ama bu'a mu wure na to ho wusu nɛ zo mimini a mu we nɛ a mu beso ma be